Gullaali suka nii woni ko haɗta kan ɗaanaade kaa. So suka ana wulla, banŋe an kaa mi ɗaanotaako fey so ngoonga. Sabi ɗum huunde non joganii nde kam hannaare e haƴƴere, mi wanaa njiɗo gullaali suka fey. <hesitation> Ko waawi ɓeydeede e gullaali suka yo jon kaa sune. Ko ɓuri heewde fuu so neɗɗo sunaama, ɗoyɗi mun panɗan.